Uchaa <hesitation> lakjue jina ba kunchee nduba la kunche chini gu coralillu la ku unchee tja' ese es tres reptiles peligroso de ya ba la ya guya la ni na <hesitation> naa naa para yugua rathu 'ien le rathu'ien le dabuchjia ba uyaa la u unchi xiina guya la n'eba la yaa la anto tantaro usekje'e ji'i ixin chi n'en ba la nk'en tiempoe ba tathe tatse'e ni porque kuyaa la ndithun gu gunche <noise> di gunchee coralillu ya la ya la mi yaandruse ko kan minuto yaa yaasate'e ko ndats'en ni porque ku yaa to venenu ko unchee ndua icha yaa u nu tie jngu ko venenu o yaa nii ko nyaa kjuiri ni de de sin'enba la kuthu xramaba la ko yaa larkjue ni ko yaa ese.